मका तुज्या गोरजेको साल्लो जाये पडतोलो। इष्ट हांव खूप त्रासां आसा मका मदत कर मका कय कळना किते कोरपाचे। तेह मका थोड़े पैशें जाये पडतोलो तुज्या कडे दिउंका जाताले?